Eee i tohatsy io zany da tena ila io amin'ny fiegna fiegnategna andavanandro la i misy rah tianao halay atety egny la miakatsy amin'ny toatsy enao la alaianao i, la i enao te hiakatsy ambatsy egny, la nataonao nisy ambatsy ny tragnonao da asianao tohatsy la miakatsy enao la atety egny la i enao te hanganiky hazo tsy hainao mianiky azy apetrakinao eo ny tohatsy la mianiky amin'ny tohatsy igny hanao la apetraky amin'ny hazo eo la atety egny avao koa anao zay, atety amin'ny hazo egny.